evrópska kvikmyndahátíðin verður haldin hér í hjarta Berlínar í kvöld okkar eigin Ingvar e Sigurðsson er tilnefndur í flokki aðalleikara hátíðin er haldin hér í heimaborg sinni annað hvert ár og hitt árið í evrópskri borg og á næsta ári er komið að Reykjavík verðlaununum fylgja ýmiss konar samkomur fundir og hátíðleg tilefni til dæmis var móttaka Ingvari til heiðurs í íslenska sendiherrabústaðnum við erum búnir að ferðast svo mikið með myndina bæði ég og og Hlynur leikstjóri

að skipta okkur upp af því að hún er búin að vera svo vinsæl á á kvikmyndahátíðum úti um allan heim í rauninni þannig að það er gaman að finna

hvað kvikmyndahátíðir skipta miklu máli svo að við kynnumst hvort öðru og tengjumst hvort öðru betur og sjáum inn í hvors annars heima

það er líka svo gaman að sjá það að það er til fólk alls staðar í heiminum sem er þyrst í

annarra landa og þyrst í að sjá listaverk annarra faðir

hvernig líst þér á félagsskapinn sem þú ert í þarna þetta eru allt frábærir leikarar sko ég er búinn að skoða svolítið og margir hverjir mjög frægir menn eins og antonio Banderas og

þetta eru alveg topp topp leikarar mér líður bara vel og ég

mikið um þetta það felst aðallega í því að vera ekkert að hugsa um mig heldur meira að hlusta

hvað er að gerast í kringum mig maður maður samgleðst fólki sem sem vinnur til verðlauna og það er voðalega gaman að sjá eins og

gaman að horfa á Óskarsverðlaunin þetta hreyfir svo svakalega við fólki og það er bara gaman að sjá var blásið til skandinavískrar veislu í norrænu

pólski leikstjórinn og handritshöfundurinn Holland er fráfarandi stjórnarformaður verðlaunanna kvikmyndir hverfast helst um

og afleiðingar stríðs og og hér er enginn hörgull á Íslendingum leikkonan Hera Hilmarsdóttir mun afhenda verðlaun hér í kvöld auk þess sem stór hópur er hingað kominn til að undirbúa hátíð næsta árs ég er að veita verðlaun fyrir bestu

bestu teiknuðu kvikmyndina í ár og fyrir utanaðkomandi eins og okkur hvernig virkar þetta allt saman færðu einhverjar uppýsingar um vinningshafann fyrir fram eða mun þetta koma þér á óvart eins og öðrum sko mér finnst ég vera

nei ég veit ekki neitt ég er búin að

þessa hátíð mér líður rosalega mikið eins og maður sé einhvern veginn heima en samt svona í Berlín ég veit það ekki stemmarinn það er fullt af Íslendingum hérna núna og Ingvar ég veit það ekki

og það er hart barist um athygli stjarnanna hér á rauða

vera mjög skemmtilegt við erum búin að vera hérna núna í tvo daga og

og partí og svona er þetta áreiti ekkert óþægilegt hérna kallar fólk á ykkur og reynir að ná tali af þér hingað og þangað er þetta svona vont en venst já svona með árunum þá venst þetta bara þá verður þetta minna áreiti

partur af þessu er þetta komið upp í algjöra rútínu hjá ykkur þessi ferill að þræða rauða dregla og mæta á hátíðir

nei nei ekki ekki hundrað sinnum en nokkrum sinnum þér upplifunin bara ógeðslega gaman Baltasar Kormákur situr í stjórn akademíu verðlaunanna og þekkir því vel tilnefnd verk og aðstandendur vel sem svona innanbúðarmaður er hátt gæðastig á akkúrat þessari tilteknu hátíð í ár hvað tilnefningar

mikið af flottum myndum sem eru í boði hluti af því að vera í þessu fyrir mig er að vera í samskiptum af því að

að vera í samskiptum við evrópska kvikmyndagerð á Íslandi á næsta ári verður ekki gaman að ferja alla þessa kollega til Íslands jú hafi tekist að sannfæra íslenska stjórnmálamenn

og Dag borgarstjóra

taka höndum saman og gera þetta veglega á Íslandi það er geggjað og ég er mjög þakklátur verðlaun fyrir leik í aðalhlutverki féllu antonio Banderas í skaut að þessu sinni fyrir

fyrir túlkun sína á

er hátíðinni lokið í ár öll úrslit orðin ljós og

en það er ekki seinna vænna að byrja að hlaða í svolítinn spenning fyrir næsta ári þegar Evrópska

kvikmyndahátíðin verður haldin í Hörpu í Reykjavík